gott kvöld það fer ekki

neinum borgarbúa að Listahátíð í Reykjavík er farin af stað og menningin stekkur á milli

við hefjum ferðalagið hér í Norræna húsinu

verk finnska listamannsins en það samanstendur af rústum sýrlenskra heimila sem fluttar voru sjóleiðina til Evrópu efniviðurinn í verkið var keyptur af fyrri eigendum og fluttur burt með samþykki þeirra að

sem Rauði krossinn vann í samstarfi við Listahátíðar sem tengjast málefnum flóttamanna þar á meðal eru málþing gjörningar og tónleikar á Listahátíð má sjá fjölbreytt róf viðburða þar á meðal eru tónleikarnir

tónlistarmenn Íslands heiðra minningu Jórunnar Viðar með tónleikum á sunnudag

samdi svo mikið af lögum sem mættu nú heyrast oftar og eru að fara að heyrast á þessum tónleikum í svona kannski aðeins öðruvísi búningi þannig hvernig fellur þér þessi efniviður Sigríður bara frábærlega sko ég hef verið mikill aðdáandi Jórunnar mjög lengi ég söng lögin hennar bara þegar ég var í klassísku söngnámi

ég þekki svona eitthvað smá af þessu en hérna svo var náttúrulega svo frábært og gaman að fá að setja þetta aðeins aðeins að útbúa nýjan búning á þessi lög að þetta eru svona lög sem

kannski einhverjir hafa heyrt en ekkert heldur allir með virðingu

að við erum alls ekkert að fara út fyrir ber virðingu fyrir tónskáldinu og svoleiðis meðal þeirra listamanna sem klæða sönglög Jórunnar í nýjan búning

Mogensen Snorri Helgason Margrét Arnardóttir Skúli Sverrisson Ólöf Arnalds silla og Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir takmarkið var að fá þessa listamenn og þau fengu í rauninni sín lög eða völdu lög og eru svolítið að setja svona sína rödd og sitt svona persónulega inpútt inn í þetta þannig að okkur fannst svo gaman að velja flotta listamenn sem eru komnir með sitt sína rödd og sinn stíl við vorum líka að ræða það áðan að við héldum kannski að ef að Jórunn væri væri með okkur hérna í dag örugglega gert þetta einhvern

þannig að við teljum okkur ekki vera að taka hennar höfundaverk einhvern veginn og rústa því og fara með

einhverja allt aðra átt þetta er gert með því að hún var náttúrulega ótrúleg ótrúleg kona sko hún var að gera svakalega áhugaverða hluti sem tónskáld en það er mjög gaman að framreiða þetta

á svona annan annan hátt ég vil ekki segja nútímalegri því þá finnst mér eins

og það má alveg svona leika sér með það og það